بسيطة، أول شي نشيل بقايا الطعام نحاول بقدر الإمكان بأي آلة حادة بدون ما نخرب المقلاة، بعدين بنجيب مواد منظفة أو كربونات صوديوم وخل ونحطهم على النار، نغليهم شوية نفتح النار عليهم يعني نغليهم مثلا خمس دجايج بعدين نتركهم مثلا ساعتين طول الليل، نيجي على اليوم الثاني بنلاجي إنه نقدر نشيل ال- الباقي بسهولة ونظفها تنظيف عادي.